الأسماك يا أخويا هي من أفضل المأكولات التي تعرف أن هي نحبها جدا، لكن أكل دائما يختلف ما بين الصيف والشتاء لكل له كلهم.